ପରାରୋ ଉଜଵଲୋ ରଂଗୋ <hesitation> ଉଜରନୋ କିମାତା। <hesitation> ଏବଂ ଏମେଥୀ ସବ୍ଦୋଗ କରିଵାରା ଦକ୍ଯୋଦା। ଥାଈ ଜହା ମାନଵଦ୍ଧୋନୀ ଅନୁକରଵନୋ କରିପାରେ ପରାରୋ। <hesitation> ଯେ ସବୁହଲା ନନ୍ଯୋ ଭୈସିଷ୍ଟ କିଯୋ।